I vola ilae, misy riradrirany misy fariparitse igny io zane, maro zane ty raha fehezy ito satria misy tsy ndaty ts maha trea, de mba iny zane ty mba safosafoe, le ahafantara aze hoe hoy ty zao ty vola toy. Misy ka ilày hengoy zane ny amy volaay mba hiavahane amy ty vola rehetra.